Raha dimy minitra izany no <hesitation> ahafahako mihignana de le raha hohagniko zany ah, <hesitation> dite sy mofo, <hesitation> dite handrahoako fô, adebakanay akeo ragno mafana de ataoko mangotraka ma izy de atao siramamy ah, mividy mofo dipaigna zao de igny hohagniko miaraka aminanjy eh.